Si le temperatüre a sun chëste i dirìu dë purtese ën maiun e magari 'na giaca ën po pi spësa <noise>